अप्रैल मैना का जे हमको जे चैत्र मास। इन महीना गर्मी चालू ही जाए साथ। साथ फोसलने कटाई साधी बियाव। सारा प्रोग्राम चालू ही जाएरं त्योहारना। दिन स्टाट ही जाएरं आकातिज जाए। आकातिज मां अलतेन याव चालू ही जाए। साधी चालू हुए फिर फोसल भी पूरे कटाई। जाए एकदम फीरी हुई जाए जो गर्मीन। टाइम मां आराम करनन दहरा भी हुई जाए। एक आननदित <hesitation> मास कहा है।